Antony ilàvan̈a masiky zen̈y koa fa mandeha man̈ano fandidian̈a, mandeha amy blôky irô mpandidy àby àby io, be ka zen̈y tsy mifindra amindrô zen̈y i virosy ndreky. Fôtony misy maromaro zen̈y raha firazily zen̈y amy toeran̈a io ao. Aviô amy zay <hesitation> mba tsy arin̈esana fôfoko direkty koa zen̈y fôtony misy fôfoko mahery zen̈y anatin'ny saly fandidian̈a ao.